Mano sedaba ega lao pilo, mano gena labino tora ge ena kama otu ua, ena soro iya soro ino sari ngaramoi ma sofo ena sari guwae ma sofo, ena oyo guwae gena ma yom rai ene soro iya toma giawas ge ena lila giawas ge ma sofo ena oyo yali, rai ene sari yadi ma sofo ena oyo yali dadi mano gena, sorai ngaramoi ma sofo futu madoya tora ena tarifu rasi ena soro iya soro ino rewa se ene ma tem toma hate majaga sodo sita bulo-bulo, maha ega lao pilo ge, rasi labino tora ge ena sari nguti bolo ua ge ene sari pake-pake la gahi ena ma ngam, ena oyo rasi ena ma pali toma gunyihi moi gena ge sado sita ine.